أنا أفضل أعيش في سفينة فضاء، يعني تخيل تصير بين النجوم والكواكب، بتحس إنك في مغامرة كل يوم، الأفج مفتوح لك، تجدر تشوف أشياء ما حد شافها، الجلعة حلوة لكن الفضاء فيه شغف كبير، وأنا أحب أعيش تجربة جديدة وأكتشف المجهول الموجود بهاي التجربة.